बिरलूं की भी कई स्वास्थ्य की समस्याएं व्हंदिन, जेते हाइपरथॉइराडिज्म या डायबिटीज मिलेटस जन भी ब्वोलदन छिन। ज्वो अपच जनसि बीमारि व्हंदि। जेमा कभि कभि क्या व्हंद, बिरला ते भूख ज्यादा लगि जंदि, प्यास ज्यादा बड़ि जंदि। तूंते जिकुड़ा या गुर्दा कि समस्या व्हे जंदि के बरालुं ते। क्या व्हंद कि, अक्सर तेमा क्या व्हंद कि अपणि भूख ख्वे द्योंदन सि। तूंते भूख लगदि ही नी चि। लेकिन, तूंकि प्यास बढ़ि जंदि, त यूं चीजों ते अगर भूख अर प्यास मां कुछ परिवर्तन चि व्होंणूं त या चिंता कि बात चि।